أنا نحب نسمع الموسيقى مختلفة مع الموسيقى حسب المزاج، وأحيانا نسمع كلاسيكيات لما يكون بحالة هدوء، وفي أوقات تانية نحب نسمع موسيقى حماسية <hesitation> على حسب ال الحالة المزاجية إللي عندى مرات تسمع هيكي، ومرة تسمع هيكي الجو.